Aniŋ suboo, tiya duuraŋo niŋ suboo ka diiyaa nňe le bari a sotoo maŋ diiyaa parisiko la wiyaandi kuti seeri, haa,.